بالنسبا لي, أنا نخير الموت قبل شريكي, على خاطر فكرة انك تعيش من غير العبد اللي تحبه, صعيبا برشا بصراحا, ونعرف اللي وجيعة الفراق خيبا برشا, نحب نخليه هوا يكمل حياته مرتاح, ومع ذكريات باهيا تخلي أيامه زينا, ومعبيا بالفرحا, بالطريقا هذي نكون عملت اللي نقدر عليه, باش هوا يعيش حياته من غير وجيعا كبيرا.